Lule si hibiskus, lule qershie, krizantema, fresi, dahlie e karafila zbukurojndë kopshtet e përdoren shpissu për të festuar raste speciale.